Ich nemm ìmmer a Tàsch, mìt'eme Porte-Monnaie, a bìssel Gald, Pàpierer, a Mouchoir. Voilà. Dà... dàs nemm i mìt wenn i (...) ànna geh.

bi uns raijst'het un esch sehr sehr viel Wìnd

ìr hàb àm liebschta wann d'Sonn schient d'Vajala sìnge ùn scheen Watter esch ùn à bìssel wàrm derzüa

A güati Frìndschàft ìsch fer mich, wann m'r d'Litt garn het, mìt ne keàt reda vu àllem. Àui ùnsri Sorja teila mìt na. Ùn ì na halfa wann sìe Sorja han, ùn àss mìr ìmmer eina fer d'r ànder do ìsch. Dàs ìsch a Frìndschàft, a rìchtigi.

mìt frìnd kànnt m'r ìm wìrtschàft geh assa òder ìns théàter geh òder einfàch ow àm à tìsch sìtza ùn eins trìnka ùn verzähla ùn lòche

ja ìr geh sehr garn ìns elsasser Théàter ùn ir schpeel òj ìm Théàter ìn dr Théàtergroup wò mer ìn ùnserem Dòrf han

wann ir am'a gwìnnspiel gewìnna g'hatt ir dàss Gald mìt'e Kìnder taile ùn äw a bìssle ùff d'sit màche ùn äw a pààr ìn a pààr veraine halfe ìm Dorf oder euh a bissle greesser zum Beispiel die Resto du Coeur oder a sò ùn so wiederscht

Mìr han ké Gàrta, àlso ké Pflànza. A Pààr Blüama, àb ùn züa ìm a Eck.

Ìm e Friend wo Heimweh hett, dat i sààja, rief doch ìn ebberem àà, redd mìt ebberem vo do wo da Har bisch, ùn dàs màcht ìmmer er bìssel güat. ùn villicht kàt m'r oj mìt'm Telefon sìch sahna. Ùf jedefàl d'Stimm heera isch schunn viel.

ir bìn frach

Ìn d'r Schüel hàw-i àm liebschta gschicht ghet. Dann dàs ìsch interessànt gsìì, wàs àlles pàssiert ìsch, friahjer. Ùn dàs het mi interessiert.

Ich brüch ke àndre Beruef meh màche, ich bin namlig Rantner